Kai so e ni na ndalta eni bo Ngamo eni bo Ngamo walli ko don zamanyo kai so sakisako nako man bonko bu na nduku marshe ko giti sanjiti yareko sai ko auwako zokko yoto sai ko am bo Ngamo ko wane e ka'a e ka'a to ku enko eni ye ku hakka asar kakko ah nga dalta yarenno bu ni zamanye kai so yaftitako bo Ngamo wallikko don biya kai so ka'a abarta bo Ngamo ye eh bo Ngamo kai so yoto ma manbu amma dole in dalta yarenno tin leyanko ne'e a hak bo Ngamo dishino anshe bo Ngamo bono anshe bo Ngamo nono anshe bo Ngamo ba'eno anshe bo Ngamo min nono anshe bo Ngamo dole in dalta yarenno har kai so ka'a eni mu ladanko bo mushe eni bo Ngamo ko kute ko ɗoshi nan nduko bano mu saka yare sota ishe bo Ngamo dole ne in dalta bo Ngamo asalinno le'anko ne a tom Ngamo dole in dalta bo Ngamo. Ngamo yak daltu don kai so ka'a ko a be'e soto ka rubiya tum na taranko ko lanko ko esha se wane nditi to ko sake ki ti yare ko na ko a'ano bo Ngamo na gishenntiko ani to shike nan ango ani- dal- akola eni kommu sai ko eni ko eniti ene shike nan asirko haniho hena ndal bo Ngamo kenna a ton yarenno Ngamo zei don ati zuwa gaba ako tina zabe kite ki bo Ngamo me'e toh ena dalta fi so ki bo Ngamo har kai son de'anko Ngamo bobo mu anshe bo Ngamo har ka son deko mu nei she bo Ngamo ko lakɗo mu lakɗaki bo Ngamo ni kolshe zei ni so sai eh nawa milla ma na'ina bo Ngamo ki nzuni na lakɗe fiya ina bo Ngamo ki nzuni saboki bunki Ngamo a dei yaren Ngamo mu dei abu shi yasa yaren Ngamo wallikko e yeke wulada a mo bo Ngamo bo mu lakɗa ki bo Ngamo atan Ngamo <noise> ena barka ko konamtu ko omisho ho komi woka kumba lugude. <noise> Njoto ndibi kona minno shoko ka'a nasarallalambanita nditi na go sarnako'e koga ko jeno ka'a <noise> shi ne bo Ngamo andi anfani to an go a kola adirko bu a tom moɗin Ngamo milla ndati na go sarni nguni koga ko jan na'a monankoti wokaɗo monankoti shokoɗo monankoti kumbaɗo monankoti gabiɗo monankoti ketembiɗo to mo nan ko bu to ndati na anko ketembi eka domba oto shine na dalta bo Ngamo aka yare zei mu kolshe zei so sai har kason de ana bo Ngamo bu mu ladabu ai bo Ngamo mu lada bu mu hanta mu'amu aka zuwa gaba a go emu amfani bo Ngamo fa zei bo Ngamo zei ko ana bo Ngamo ko lakɗe ze ko ki bo Ngamo kp mu nda ko be'e soto muko sakiti yarenmu menta ena bo Ngamo har ngo a kola kan mu bu an ngo a kola asir mu bu Ngamo zei fa munin de ako yaren mu bu mu eshe bo Ngamo. Wallahi mu ashe bo Ngamo bono ashe bo Ngamo nono ashe bo Ngamo ba'eno ashe bo Ngamo millamu ma anshe bo Ngamo na nduko bano na deshe bu yarenno bu ko bono iko bo Ngamo wan se'e mu lakɗenti muyi lakte mu go lakte mu anshe bo Ngamo mille kai son ta dalanko bo Ngamo bo Ngamo me eshi amfani sosai don bo Ngamo yare bo Ngamo bo Ngamo tene yarnmu ke nan to gargajiya to asli ke nan suddiya monanko te de'a kon ko duniya kite ki bo Ngamo.